الله اخليك و ماديرهاش مني قلت صواب انا بغيت نخدم دبا و بغيت نركز مزيان ماتبقاش تهدر معايا فهاد اللحضة حتى نساليو الخدمة ديالنا و من بعد يمكلينا نمشيو و نهضرو و تكوليا اللي بغيتس و لكن حاليا عافاك ماتهضرش معايا حيت مكنقدرش نركز و نتا كتهضر